Vas kiti koo yua chií yoori sa´atí chií kuerku kaa jitoti te hora xií ntasa kuari jikari kua’ari ichi kuari te kenta kiti yua nori te saana iníri te síyuutí ruu yua kuuto jata’iníri kiti’un yuu chií fee kajitoti jena´ati como jaa tintí ñuu kiti koo koo yoo chií nasu ñiti’e moutí chií tintí jena´ati kiti kakadutí koo koo yooba, koo leyeu, koo yaóó, koo kaa soo kakuuto jenalí, jií kiti’un te kiti’n chií feo kajitoti jenatí kiti na´anun koo na´nun su chií ioo kajitotí te yuuri sa´atí tuu jatairi kítíun.